راح أنام وأرتاح، وبعدها خلاص يعني إذا شبعت نوم، أستأنس، أستأنس كذا بإخواني، أجلس معاهم، أحكي مع يعني رفجاتي وكذا، أتكلم معاهم، أطبخ، أحب الطبخ، بسوي كذا هوت شوكلت وأجعد أسمع فيلم، بستأنس بصراحة.